Sabon ini pe manfaat banya tergantung jenis sabong apa kalu sabong ini kan ada sabong mandi itu tong pake la tong mandi tong bagoso tong pe badan supaya tong badan dia bersih ada sabong bacuci tu biasa tong pake kase cuci tong pe pakeang pe calana koskaki <hesitation> goso tong pe sandal atau goso tong pe kaki tapi kalu sabong ada lagi sabong cuci piring itu tong pake biasa kase cuci alat alat makang kaya piring bokor mangko atau tong kase goso balangan itu sabong <hesitation> skarang ni sabong so tambah banya deng sabong khusus tong pake cuci motor goso dia pe ban jadi banya dia pe manfaat itu tergantung dia pe jenis apa yang tong pake.